Lesdi Portugal ɗi ɗoon mari finatawaaji cemmbiɗɗi, bana gimiiji fado, bana fijooji noone e azulejo tairs, bana ñaaminda pastéis denaata.